Ny soavaly sy ny zebra a, ny lokon'izy ireo. Ny zebra matetika fotsy sy mainty, ary ny soavaly maromaro loko izay ihany izy. Ny soavaly dia azo ompiana ao an-tanàna fa ny zebra kosa dia bibidia.